Tamin'ny tao dimy ambin'ny folo sy roanjato sy arivo ô ny Magna Carta da nosoniavy izay nametrahana ny fanjakan'ny mpanjaka ta Royaume-Uni tao. Ny Royaume-Uni koa da iray amin'ireo ampira voalohany eran'izao tontolo izao izay mana zana-tany manerana ny kaontinanta rehetra.